Penghijraan ti magilo makna tapi panggilan yang um yang ada soal agama lah penghijraanyo antad da agama kristian mongoi da agama islam macam manu lah penghijraanyo.

Jadi' manti um mamakai da teknoloji ti paidahnyo mogilo molosu' tokou makalap da parkara'-parkara' yang tokou sa napandayan kalau tokoi tokou mongoi da biyanan yanan pun um teknoloji no buli majadi da bahan rujukan tokou jojokon oni' um mauma' nio yanan tujuon tokou nunu-nunu yang isa kapandayan no pun mauma' tokou da teknoloji.

Bangsa um binatang aru da komuniti ku um using manuk angsa kambing um nunu ri lagi um itik.

Iro mongoi aya'lah mututuo-mututuo mongoi tinong da acara momulok jangan iro basendirian isa sa' gumaul da momulok ino cara cara mo kuolah cara supaya iro sumapak da momuloklah.

Kaadaan iskul da kaadaan iskul da kawasan ku ti monongnyo mabalut um kabanyakan iskul bangunannyo no cukup paralatan kemudian kaadaannyo pun bersih tarkawal anak-anak pun salamat um mongoi da iskul.

Biasanya matutuo indu jaan anak-anak akan maraihkan um oku punya ulangtahun um se rasanya bilang taun iro mangaal.

Iti carita' panggung wayang ti kalau da Sabah ti da yanan jami' ti lagilah pekan jami ti mimang isadalah mimang panggung wayang ti sekarang ti molin mauma' kecuali da bandaraya-bandaraya makalu oni macam da KK.

Da guangku kalau da adau kelahiran no aru kelebihan ada kelebihan buli nini maangaal da doa selamatlah supaya sihat dan panjang umur.

Iti maparas kalau sukan um mogilo peserta no ino supaya supaya cabarannyo lagi-lagi maparaslah antara antara peserta. Jadi kalau mamiso no ino ino stres baino jadi lebih baik mogilolah.

Mimang panting sabap um terutamanya um untuk time mau makan ataupun salapas makan sabap ino nio untuk kebersihan diri

Pasal mamajimat da duit ri suda oku namiri ti kuranganlah kurangan um time um mongoi pempanau da bandar-bandar ingkurangan um labih tokou tumpu da belajar keluarga belanja dapur belanja anak ke iskullah

Iya indu ama sabagai guru da walailah cigu cigu da skula oni jadi indu ama mesti um da walai mesti mamadidik da anak mongontong da parkambangan muot da abar-abar palajaran rono sentiasa mangontong da book yang inaal da skula lah buku latihanyo.

Percutian atau um ugadan mapakai ku kalaulah malap mongoi bacuti da luar nagaralah pasal sino um mibija musim jangan nagara tokou bija iklim nini jadi bila tokou mongoi da luar nagara ti magilo pangalaman yang malap tokou terutamanya um tokou buli makakito da pamandangan luar nagara yang maparas tokou buli mongontong da budaya masyarakatnyo yang berbija jangan masyarakat tokou.

Teknoloji yang maparas pakayun um kalau orang kampung teknoloji pertanian teknoloji pertanian supaya orang kampung um sumimpandai nunu kaedah bertani' secara menggunakan teknologi.

Gaya oku um mabariat um mamajaga da pikiran yang siat ialah[um] melawat da tampat-tampat yang menarik dan um sumbayang lah ikut agama islam.

Iti lebih baik tokou merujuk da pihak hospitallah doktor khususnyo.

Yang masaruk mokitoku um cuntuhnyo karabau kambing um sapi' manuk itik um mogilo nini' wokon-wokon no.

um yang yang terbaru' nongoi da kuolah pesta kaamatan pesta manuai karana da pesta manuai no sino samua suku kaum aru mapamer da barang-barang barang -barang pameran barang -barang tradisi parmainan muzik tradisi tarian tradisi dan sebagainyo yang makito tokoulah.

um Iti panting kokolod pakara yang guuton korojononku korojononku untuk kakal siat ti um minda tokou jangan masusot jangan tokou mamikir da parkara yang samaru-arulah. um Inolah guuton.

um Musim yang aru da nagara um jami um musim tangkujuh um musim kamarau musim rasam.

Biasanyo kalau taim karamaian mangundi um adau bakimpin dan adau mangundi secara demokrasilah secara demokrasi.

Aru nini keluarga ku bacarita pasal sejarah do terutamanya latar belakang um susur galur keluarga do kaitan jaan kaitan keturunan do aru nini iro bacarita pasal um kajadian-kajadian yang mabalut da mabalut da alan da taladan da anak-anak.

um Siti ada duo lah satu musim ma musim malasu keduo musim rasam lah.

Mimang aru um khasnya peralatan tradisional seperti gong kulintangan gitar drum macam macam la buli buli buli nini um imain ku

Kalau-kalau filem um Seniman Bujang Lapuk kalau rancang TV berita kalau permainan um yang mapakai ku adalah permainan bagasing.

um untuk mikiaal da tamujanji' doktor da nagara' jami ti um partamanyo tokou misti' mongoi um bachik gulu' bachik gulu' kasihatan lapas tino um baru iyo mangaal da tamujanji' doktor.

um Parniagaan ti kalau buli um maya' um ulun tokou maya' baniaga secara kecil-kecilan gululah jangan terus mongoi da magayuh gulu' sebap magayuh ti mogilo masalahnyo maya' gulu' badagang buah-buahan kuih-kuih dan sebagainyalah benda-benda yang daiba' gululah.

Musim mampurasam jaan musim kamarau um atau pun musim malasu yang sama rata'lah.

um Kalau ada watanku pasal panyakit oku muwot daa doktorlah.

Permainan anak-anak do pogun jami ti kalau yang tradisionalnyo gasing ri lah kalau yang biasa-biasa no bamain futsal iro.

Ulun mututuo buli mangira' atau maya' sumapak da anak-anak momulok da pogun jami' apabila iro santiasa' baubung da anak momulok mongontong da anak-anak momulok bokorojo mongobit disiro da nunu-nunu oni' iktiviti yang inalan supaya anak-anak momulok ti hubungannyo santiasa' um rapat atau pun iro santiasa' um mangalap da pangajaran antad da pangalaman ulun-ulun mututuo.

Kalau mangansak da makanan ti um oku sa' parna sa' parnah miki nunu kuolah sabap iti tarpulanglah kalau ada adalah kalau sada' sada'lah.

Arapanku moga kerajaan akan datang labih memikirkan kebajikan atau pun bantuan kepada rakyat supaya rakyat lebih selisa' um da nagri masing-masing.

Oku mau baguru da tantang ma-mamuna da kari in-injin karita um mamuna da barang-barang elektrik.

Inoloson manini' ti monongnyo buli manyapul da ulun mula' baniaga' pasal iyo buli monyodio da modal yang mungkin ulun mula' baniaga' no isa' cukup lagi' modalnyo.

Iti um kalau ulun mosomok maninggal ti biasanyo kaluargalah kaluarga terdekatlah. Kalau anak um ibu bapalah kalau katalah iyo sadang nazak kan salain ino kaluarga wokon pun baimpunlah biasanyo samua baimpunlah untuk mapatulak da ulun maninggal.

Parcutian da salalum nagara um yang yanan yanan nu iti kawasan yang matagap da ongoiyonlah cuntuhnyo macam mongoi da kawasan yang tanah majangkau atau pun da kawasan pulau yang lautnyo barasih dan tanang.

<coughs> Aru nini mimang ada manyukung magilo bahasa yang utama dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu Bahasa Malaysia.

Yang oku yang oku nokompod monong bila oku nu berjaya nomongo da um pengajianku untuk mangalap da ijazah pada tahun 2010.

Da taim titi mamadailah teknoloji yang aru ti ino nio pakayunku um pasal um sebelum um tokou mau da teknoloji yang labih majangkau lagi um kerajaan misti menyempurnakan gulu da nu it da pencawang-pencawang untuk menarik da line supaya madaras isa guna nini teknoloji no yang wagu um kalau line talipon sa madaras.

Mimanglah setiap ulun um iyo badasarkan kaparluan-kaparluannya teknologi mimang sesamalah ulun patanian menggunakan teknologi patanian ulun um ulun nalayan menggunakan teknologi nalayan jadi mimang bebizalah sesama.

Teknoloji yang makawatir joki ti bila damanti ti ni aru nogu kecerdasan buatan ataupun kecer kepandaian inalan ino kalau salah guna monongnyo um maka rusak nini da masarakat tokou

Na iti soalan ulangan iti um lakad nini selebriti yang mapakai ku atau palakun mapakai ku Dato Sri Siti Nurhalizah ri lah.

Artis tempatan mogilo nini artis tokou da <noise> artis tempatan ti macam gayadku um artis yang baik saparti artis maka ngaran ngaran-maka ngaran di ampal.

Pamain muzik tradisi ti tradisional tarutama'nyo kulintanganlah.

um bajet untuk keluargaku mimang cukuplah um sebab um aru nini wang pincin bulanan aru nini um hasil kabun sawit dan aru nini pelaburan sedikit takiak-takiak.

um Iti mamayar da kuo ti biasa'nyo kalau kalau da pogun jami' biasa'nyo lebih kepada benda duit tunailah duit tunai tiyo pakai kad talipon ti aru tapi' sa barapa'lah tapi' biasa'nyo menggunakan da duit tunailah.

Kalau oku aru masa saari' untuk baguru' da kagamaran wagu kagamaran yang mapakaiku koyo nio baguru' nunu cara-cara bamain da nunu gaya' bamain da alat-alat muzik tradisional no macam cara mamukul daa kulintangan mamukul da gandang supaya oku mapandai da mapandai untuk bamain da alat-alat muzik tradisional jami'.

Jadi untuk rumo-rumo yombo yang ada yang aru masalah guang abak-abak um pasal um miso-miso pasal um tokou batanang oni isa kuasa tokou maya da guang isa kuasa pikiron kokolod kuo masalah torono um cuba tokou manguma da yombo yang tokou buli mintaak da pandangan pandapat yang tokou buli torimoon tokou.

um Sada la sama oni ulun ulun baumur atau ulun momulok sama oni ti teknologi yang pakaiun.

Aru kebaikan dan aru keburukan tapi yang makalalakak ti um koyo scammer no.

um apabila tokou mandapat atau pun nakalap da nunu yang tokou sa parnah nalap.

um yang penting kalau mampanau ti pasport misti' ada'lah pasport misti' miobit koduo kad kasihatan misti' obiton mampanau um koyo pata' no kalau ikou nakarikot da luar nagara' misti' ikou momolilah da pata' untuk ikou pata' bandar no ino pata' palancongan ngarannyo misti' arulah.

Pasal pakaian ti um oku labih makapakai da pakaian tisit saluar jen um inolah yang mapakaiku da pakayun masaruk pakayunku.

Tana tanam tumbu-tumbuan aru sudah tinanumku dan kinotolku nio hasilnyo aru ti ka kalapa sawit buah-buahan nu iti du duku' langsat limadang lampun dan um aru lagi'lah.

Iti AI ti teknoloji wagu jadi' um tokou sa barapa' kuo lagi' sa lagi' barapa' paham um nunu teknoloji AI ti jadi' um agak lakat lakat lagi' samar-samarlah pahamanku.

Kalau carita progrim kebajikan ti yang inalan da kerajaan antad da dalaid ri mimang mogilolah mogilo nio untuk untuk masarakat ti mogilo um ino pasal kebajikan sada masalahlah oku rasa.

Ulun da pogun jami' ti aru muzik tradisional ataupun sayau tradisional do kalau sayau tradisional no macam tarian sayau Liliput sayau Anak Kuda, sayau Lilibu. Kalau muzik tradisional no aru irama-irama muzik yang biasanyo salalu' pam... salalu' um pamainan kalau ada adau-adau kabasaran macam um irama bagandang iramanyo iramanyo Corocop, Baranyut, um Sumandak Timpang Gakud, Duo Pinang Nitopil.

Nagompod um seronok pasal ino nio mula-mula maka talipaun no andang kaan da ulun mimang mogompod mimang saronok.

Pata dokumen yang parlu kalau oku mempanau da negara sendiri ino ni misti miyobit da kad panganalan atau IC, kalau mongoi da nagara sambalai misti miyobit da passport antarabangsa.

um Caranyo palajar ti misti antad da kerjasama ibu bapa jangan guru nini kalau ibu bapa jangan guru misti bekerjasamalah supaya sama-sama mambimbing da anak no supaya sa sama iro punyo pintar sama pandai do dan anak no misti jagaan do supaya isa terlibat da nunu-nunu kegiatan yang sa maparaslah.

Kalau siti da yanan jami ti ulun yang mo-mosomok matai ti yang yang mamajaga iyo punyo kaluarga yang mosomok lah contohnya kalau ama atau indu yang yang mosomok matai no kan yang mamajaga anak-anak lah macam manu termasuk nini anak anak mangiwan makaya nini majaga.

Tokoh sejarah yang um kabilangan antad da nagara ku contohnya lah Mat Kilau, Dato Bahaman, um Dato Maharajalela, Mat Salleh, um Pa Musa, um Antanom um dan lain-lain.

Mongontonglah iti um jangan jangan boroslah kalau momoli da barang jangan momoli da barang yang sa' barguna' bolion nini' jadi' pakayunlah duit um untuk tujuan yang tertentu' oni'.

Kalau da kawasan ku kaadaan iskulnyo um biasa-biasa oni torob bowong bowong podos um tapi awas bila musim da doud um rumasam saja lumiud natad iskul jami no.

Peniagaan titi bagi oku team work mogilo ialah satu pengajian untuk koperasilah koperasi.

Uundi' manggunakan kartas undi' yang napasalura' da SPR.

Aru oku mapajalan da sakayan nu mutusikal jaan um karita'lah rubah.

Parcutian kandakku monongnyo kalaulah aru rajiki mau mongoi bacuti da luar nagara mongontong do mongontong da luar nagara kaadaannyo pasal kalau makito da iklan-iklan nagara maju ti maparas binaan bangunannyo mogilo budaya masarakatnyo yang buli tokou mangalap da palajaran mogilo yanan maparas untuk migambar sebagai tondu kanangan okoi nakarikot sino.

Sejarah ti um mimang um oku salalu' waktu biskul ri sejarah nagara'lah sejarah macam mana pahlawan-pahlawan dalaid mampertahankan nagara'nyo um macam mana pantadbiran dalaid diuruskan jadi' mimang macam inolah yang yang parnah dibaca'.

um Mangundi' da nagara' jami' ti molosu' oni um bila napandayan um aribulan jangan um masa mangundi' no napaumum nogukan mongoi oni daiskul um mongoi pamangkahlah maya' da aturan um Suruhanjaya Pilihan Raya.

Mogilo nini makito um makito tokou seperti bunga-bungaan kayu-kayuan memang mogilo lah.

Pandapatku pasal pariama mauga-uga ti mimang balaku lah terutamanya kalau jangka masa madaru macam apat limo ngotaun yang lapas pariama ti miuga-uga

Aru um perayaan tampatan inongoi da kaluarga ku um contoh um perayaan um pesta bagandang perayaan ambuyat perayaan um pesta ambuyat um perayaan pesta bagasing dan perayaan pesta buah-buahan.

um bintang ti mogilo ngaran um iyo bintang bintang pagi' aru nini' um kemudian ada nini' bintang um popuru' ngarannyo um ada nini' bintang um bintang tujuh ngarannyo jadi' iti antara ngaran-ngaran bintang yang ada'.

Haiwan haiwan tauri yang nakitoku ti kalau sino da paat jami no lah kan karabau jangan kambinglah um ino oni'lah manuk sa nogu ada' barapa' manuk sakarang ti.

Sumodui ti sabanarnyo penting nini untuk tokou buli manguasai sebab kadang-kadang tau la tokou ti mongoi da yanan maka waig ataupun musimnyo tokou ti um kaliudan jadi sumodui no mimanh penting untuk di-di nu ngaran ti dikuasai.

Salalunyo antangan tokou um sakarang ti mangiou tokou da parmainan tradisional seperti bamain gasing, um manangtalang dan macam-macam lagi lah permainan tradisional.

um Maparas perbankan dansalalum talian ti maparas tapi cuma hati-hatilah panggunaanyo mungkin ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya mimang isukung lah sabab iti mamudahkan da urusan jual beli.

Pasal sumodoi ti kalau dalaid taim okoi maranik mimang um masaruklah um muli' oni' antad da iskul tumindak nio da bawang sumodoi um makasanang daguang ntai dalaid ri um kalau sumodoi no makasanang daguang sambil bamain-main jangan rumo-rumo.

Dalam budaya jami' um ulun marumbut dijaga' oleh suami um wanunyo atau ali' kaluarga'nyolah indu yama'nyo.

Yang mapakai ku rancangan <noise> tantang sukan lah.

um usak yang bunga'-bunga'an da kaliling walailah yang makitoku usak-usak usa usak yang da liliutku mimang ada nakitolah um. Bunga'-bunga' yang sedang sakarang ti bakambang mimang ada da kaliling walai.

Palakun mapakaiku um Eman Manan um Azmil Mustapa dan um Datuk P Ramlee Tan Sri P Ramlee.

um Kalau di jami um paduka Mat Salleh lah yang jadi pajuang kamudian kalau da tampat ku ada nini Shahbandar pajuang yang linimauan da panjajahan British jadi um paduka Mat Salleh ti mimang um legend da Sabah lah iyo punya carita sabab malawan da penjajah.

Kalau mosodu keluarga ji jiran untuk masa dapan keluarga dan jiran untuk masa dapan sendirilah walaupun mosodu da keluarga tapi pikirkan pikironunu yang panting untuk mengubah masa dapan keluarga.

Mata pelajaran mapakaiku da iskul ri mata pelajaran sejarah sabap mata pelajaran sejarah ti mogilo pangatahuan tokou tentang latar belakang sejarah nagara' ngaran-ngaran pamimpin mata pelajaran sejarah nini' tokou buli makatutun da sejarah-sejarah yang berlaku da nagara'-nagara' luar peristiwa-peristiwa magayuh da saluruh dunia'.

Kalau taim kasiatan um mabalut oku lagi makapakai da salura walai um pasal da salura walai ti tokou punya pamikiran noh mabuka makakito tokou da macam-macam sumiat tokou punya guang tapi kalau da salalum walai um macam um tatutup tokou punya pamikiran um keliling keliling antangan pun dinding segala da walai no.

Sudah tantu' yang masaruk pakayun um taliponlah hinpon khasnyo.

um projik kreatif um tokou selalu'nyo um mangaal da projik-projik yang manggalakkan da misalnyo pertandingn menggubah bunga' pertandingan menulis pertandingan baca puisi baca sajak yang parnah inaallah dan iti satu' projik projik kreatif yang yang selalu' alun da sekolah-sekolahlah jangan belia'.

Cabaran ulun baniaga da pogun jami ti um mula-mula ri ombo baniaga no mimang modallah um modal lapas tatino yanan baniaga um pasal yanan baniaga no kadang-kadang no miau' um ulun laid mimang iyo suda sino jadi ulun wagu mimang payah magium da yanan baniaga.

Oku babalanja' yang barang yang diperlukan oni' um dan oku um mengurangkan babalanja' um barang kaparluan yang um yang lainkah kaparluan utama'.

um harapanku paling magayu untuk bangsa timuaan oku makarapan agar negara tokou um isa kucar kucir isa isa um isa porak um isa um isa kucar kucir berada dalam keadaan aman sentusa.

um pikir um iyo kalau motomou motomoulah tokou sa sampai sa makataud ilimu' tokou da soal tatino jadi' bila tokou lahir makito motomou motomou oni'lah sada' sada'lah nunu analisis wokon dari segi' ilmu'nyo mimang macam manu oni' sejak dalaid.

Bagi' dijok parkhidmatan awam tontu'yo um tontu'nyo line talipon atau pun buli tokou makapanalipon da rumo-rumo servis line lah.

Contohnya bermain kikik, bagasing dan um aru nini balastik.

Mula-mula' oku nakalap da talipon guangku ri nokompod kokolod isa' nogu mil milakas boh talipon no da kariamku pasal nabaruan biti carita'nyo malar pijojok-jojok ulun isa' patut talipunon pun talipunon.

Da guangku pasal sumodui ti mimang mapakai kokolod lah pasal sumodui ti sanaman yang makasanang da guang mogilo garakan sanaman da salalum waig no yang malap kita da aal bila tokou sumodui.

Bila rasany kalau aku bila <laughs> um mata pelajaran matematik.

Teknologi yang makawatir ti itilah teknologi yang yang buli um mo mamajaka da ulun yang buli ma mangintai da ulun yang buli mongorojo da ulun sagala duit-duit ulun mai da alap jadi teknologi titi um oku watirlah um berlaku penipuanlah teknologi internet ti.